Karazara- karazan̈a ràha mangitry fampiasaiko kôa fa mandoky: misy izy iô io poavra, letin, persily, dongolo lay, sakay tany, sakay sakay mena àby io avy iô tamotamo.